मगरमच्छ अपने बलवान जबड़े को उपाय सहकर पकड़ने को करता है। चबायवे को करता है। जब वा अपना जबड़ा बाहर निकालता है तो। शिकार के बचने के कुछ संभावनाएं न होत हैं। मगरमच्छ के दांत बहुत तीखे होत हैं। जो मांस का <noise> जोड़ में मदद करते हैं। बो अपने शिकार का खत्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरकीब में वे अपने शिकार को पकड़के पानी में घुल जात हैं। जिस सौ शिकार की हड्डी टूट जाती है। वो अपने ताकतवर जबड़े से केवल शिकार करता है। और अपने रक्षा और क्षेत्र के बचाव में भी उनको उपयोग करता है।